Aku delok bak menambah nilai tapi aku bei pebak bil tepon aku bayar yian tiap bulan gak telco yian debai lah aku debai pebak prepaid aku pebak postpaid.

Ok a a bagi pendapat kou, kemajuwan teknoloji ajau, kemajuwan teknoloji wak bei ajau contoh nyin a bisnes onlaen. Sabei telou dibei telou bisnes onlaen ajau ih kan bei. Jadi bila nyin bei berbisnes onlaen telou kena menak a bisnes umit-umitlah. Telou kena setat kuman umit. Amun sukses naah jadi nyat. Jadin ndabei idak pergerakan a semuwah telou pebak teknolojilah. Semuwah wak nou sau a, am di dalam telepon singen. Kejinlah telou ndabei susah bak kiih kinan. Semuwah ih melalui telepon. Ajau pun telepon penting. Bah jadi kou rasa bisnes onlaen yin kenah menak kualiti tudip kou yen a a bawailah. Atlis akou kena menak a bisnes onlaen yen akou debei, kou kenah pikir produk kou debei. Semuwa nyin hanya atas talian yen berdasarkan teknoloji.

.…aaa.. mun keluarga kou yang betul-betul mejaga cara meguna duwit yen ji dibeilah tapi a biyasalah a nyat telou, a lakei telou sabei mesti nyin bei berpesan kepada lou aneak-aneak, lou sou lowin untuk cara meguna duwitlah tapi ndabei proper wak nou, ndabei betul alah a ajaulah. Biyasalah a dana, dipeh tan duwit mun bei jumit mun terimak gaji dipeh jumit, belajak bayar semuwa lou uteang siew. Atlis telou mesti dipeh duwit telou jebulan yen bak 100 kah 200 kah. A wak yen masa sutuok neh kaau kena pebak. Gejilah cara nyin. A mun saji mejaga ateng-ateng yen, mun a bei nasihat yen dagen famili kou saji dibeilah.

Dokumen wak perlu bak bei peningah mun bak makau dagen likou atau luwer likou yenlah kad pengenalan, paspot jegem kawak telou perlu pepingah ataupun pegek surat kesihatan telou, mengeang inou-inou terjadi atau telou pedeh inou tan gak likou a kena duayen pegui ataupun repa gak kesihatan telou.

Selalu niyin mun bak tao penyakit ih. Mula-mula akou akan melabau mak kou lah. Apa-apa akou mesti mapun mak siew mak mudei mapun sawa, biasalah mun mak ih maklum a dana a nyat sabaei ien lebih kepada pekampuongan tan pedeh penyakit ih pedeh kampoung sau nyin, Mun mapun melabau gak sawa kou, mesti niyen madak mapun hospital atau klinik lah bak mecek. Tapi yang nobor satu saji akou akan mapun mak kou siew lah.

aa keadaan skul gak kedou kou, sebab kou asel keman sibau so a mm, kou debei sekul gak kapuong, jadiyii, tapi bei masa suti akou akan pulek kapoung, pulek likolah, aa mapun a mak ayeng, pak ayeng sabei, jadi keadaan sekul gak giyian a untok dibandingkan jegum gak bander lebih kurang sama sebab kapoung bukan pendalaman.. <noise> so a ien nou lau menteri nyin, lau yb nyin sentiasa mapun kedaou kapoung, menaiktarafkan sekolah, pejabat semuah ien so nyin bukan pekapuongan agailah, so far sekul yien kenah dilawen gak sekul bander and kelengkapan yin cukup,

Ako suka cuti rayak sebab apabila cuti rayak semuwah kamei begupul lou anek begupul adek kou pulek semuwah kamei begupul neh tapi aa contoh taon eh akou kedau famili kou debei mak kou akou jegem sawa kou wak ji iyen lah adil jadi akou suka cuti rayak cuti kek min kou suka lau sabtu lau migu espesiali sabtu lah akou suka sebab akou kena rehat jegem keadaan umur kou suka melo gak kubo singeh relek kadang-kadang menolong sawa spend time jegem sawa lou anek akou suka cuti rayak cuti biasa lau sabtu.

Untuk a jaman ihlah, a setat keman taun 2020, cun a bah akou kawin, kou paling a wa nou ngadan yin, paling kuwatir jegem kobid jelau sabei tapi pelahan-lahan kobid yen miyau ngak. Baih yen labik ngak ajau influenza. Yin pun a mengkuwatirkan kawaklah sebab a mun, mun telou payen tan eh ndabei taou bak jaan legah. Keman pil pun maseh kawak pedeh tan rasa. Biyaih telou ndabei tahan sebab kou a penah buyak kobid kawak. Mun telou ngak buyak kobid, nafas telou ndabei tahan, ndabei kenah bak, bak, bak lelah angai tan eh. A mun payen lambat bak jaan, lambat bak diyak, kejiyenlah wak yen menak kuwatir ajau. en den baih telou buyak vaksin yen macem-macem lalu tan penyakit labek, emm.. yenlah menak akou kuwatir kawak, kuwatir gak kou debei, kuwatir gak lou aneak, lou spesiali lou maklah, lou alakei bah. Telou kuwatir gak luwin, A yin wak mengkuwatir tan angai bagi kou.

Aku menjaga badan kou a jau Sebab badan kou ngak mesei ngak jumet umur ko ngak bawai umur ko ngak gak bau start bersukan dagen 1 - 2 jam baih yian pulik lebok aku mengurangkan keman nasi, gula jegam aku masih megamalkan perubatan kampung. Kou menjaga badan kou supaya Nampak cantiek . Selalu.

kou suka kala coklat kala nyiut nyiut keji. Kou rasa bak... aa untuk kala.. Kala badan. ton badan pun sesuai kala kala geji, akou saji suka kala coklet kala nyiut nyiut geji,